Izy koa hilomagno ndraiky ediny, raha vitsy hely fogna i entiky, de le lamba ataoko malôha ataoko lamba tegna mahivagna, de mahamôramôra mivehy tsara de mitôndra kiso hely koa zaho sao de misy haratoratondraha mitagna tongotrognahy mbô hagnalako azy, tsisy raha entiky ankotranzegny eky fa magnosoka vesatra fogna sao de ny aignignahy tsy tompo e.